बिलाइ एगो जनाबर बा । बिलाइके चारगो गोर रहैये, दुगो आँख रहैये कान रहैये नाक रहैये मुह रहैये। लेकिन बिलाइके न निमन खराब बात भि इसब बा कि । बिलाइके <hesitation> बिलाइ खास कहके जब हमिनके घरमे भात तिउना धैले रहैसि माछ मछ्रि ओक्रा कथि करैये आके जुठा कर्दिये खाली। ओसने औसन्के दुध रहि त उ आके भि खाली। ओकर बादने जहि तहि हग्दि । ओकर बादने बिलाइके अप्सुगनके अप्सगुनके रूपमे भि मानैये । काहे कि आदमि रास्ता पेरामे जाए खुना अगर बिलाई रस्ता काट्देल त ओक्रा कथि कहैये कि इ न निमन आजु होइ । आ सचोके अभि भि आदमिके मनमे कथि बा कि बिलाइके अप्सुगनके रुपये अप्सगुनके रूपमे मानैता ओहिसे बिलाइके इ न निमन बातके रूपसे भि बिलाइको न निमन कहल जाइये।